آخر محل رحته كان اا- مكة أعتمرت الله يتقبلها وإن شاء الله بكررها دائماً، ما بيجعلها آخر عمرة لإلى ، اا- طبعاً ما فينى أحكى عن كم مرة حول الهدوء والسكينة إلوا تشعر فيها بمجرد دخولك ال - الحرم المكى ، الله يكتبها لإلنا مرة ثانية.